Eey, puɗi e leɗɗe ine mbaawi muuseede ngati aɗe nguuri, aɗe poofa, wadde aɗa mbaawi muuseede, aɗa paawnga, aɗe njooma kadi aɗe maaya. Ɗum noon firti kañje ne aɗe muusee.